حيواني المفضل هوالفيل، أحسه إيش؟ طيب، أحسه كذا بحاله، بروحه كده، أحس إنه بعالم آخر، يذكرني بالجدات، أحسه كياته، أحبه.